Bi kwowazy hasy kham ody kivan bhack iny odyk ikwowazy nbhabh ah azuh kwanong abo dim ony ikwowazy osy bongha hama dama-dama bho cham oruhubi ah ikarah sabong danny hadh careham idyiedy dock dock so ch co ahma dick dock dock sa cay mana mo omo cawy iyoke oyokawa da aza howa hi yoke sa kini bambam ka wowa isong ing caowo cawh maiena idh kwanong kwanong kwomodabo oh oha maoyok osiyoke ozurchury idykher co-non b-ambosi osinokwu ohom-e osimokwo ohome <hesitation> so obambi onong orongha kwanong dde aa member zoha oo obriody o-jinong ibriamsi ha aronhi ojinong dumha kpanong ny tra ajinong danny <hesitation> uma kowo bb ohom-e bb bhe, ozimohe omo si-idik ciyan gh ohama adim gi yan okama panong hiyan idd arongha idik deyman deym hiyan idik imi vornong ewaro wat orunbe asi mh ojinong duma atem si akwa kpey aji kwanong kwo or aji odimkwo ka iho hmm ayo vany i ki iyoo ma hama.

Idionong okor shai ma otem opagy ohoro odinaka kosey cojwy <hesitation> ayobang idionong oko sey caremanchery aborocur oyeroty odh bhy dyic ma omoh yongkyonah combor onodaman dhama obodim obrozoo odey bi ozor kwanong aborca behe obor chamacara obo ama yh odikpenan kpe kwo. Abesisi her coma sabh okar kpong kpong omo dah bo morongha idioka omoh dah bo inyodyma ndo odarobri-odey koyini okuma sabong kana lerowy obadh ma ofry, ody kimi hun gh bha ody bi obadah bong a bobayo bong asoh soah yo obam bi otey tara okar varbock odim bock bh tay bong obock, bong angha raakyien kpabong eh odey bo pieopie ojiwogip bobong amh no idy ca abong amh tongh abna ri edy sabong eh e diah oh abony obokar obock hatey oyo bang bhie bo okar kwam obock kivantey kpienang kpein for otum tum i rambi sor okar kwam orongha bo keh wo wonumeh okoojining, otey kwam obainumbi kpennnang faa oh yamahasim tey zam bieh Okane-meh hamah sah mgbak mandodo oweni bi aki fohr adia beh ekoma cha bangha aroro hechen chinah oyok bane atima ayok dikop pah beh acheden koh obadah kpenang kpen afototoh heh ehor obi kpat ochena ho oyok dikop ochena oyokmina inah bangha bini bah atonah kwa eho-mon oyok mina okoh ogungha oyok chikop osamoh orongha beh nah wah-heh nah ndona agama otim kwa asi yin aro kpenem-meh odik kpenang kpen kwo usi meh kwo moh usi anamo usi usokan kwa si namaro okpanem ameh odikpenang kpen kwu usi meh uno moh usi onamoh usi usok kam intonah sah oyokhi mina oboro udio oyok dikop keh enangha ayok kwa wada pah gwa atuk oso ogwo ma obuma ino opiri oku okpanam koh ohom inem ogba ekpo furi furi usi idik sa ano bam-bo usi okom owuri eyok dim soh orem meh woh minghom apin gbaak bi edi onung deeh kwanen otogha oboro obodim obanbo no osina udim kwe oboro odey akwanem kwe ma cha ayok minah kwe ma cha oyomina kwe ofuh odey meh ahu munduma etem ede deneh